مرحبا بكم فهوليود افريقيا هاد المدينة الرائعة مدينة تاريخية كتميز بتواجد كبير ديال القصبات و القصور القديمة و غادي تشوفو كيفاش الناس القدام كانو عايشين و كذالك فيها واحات جميلة و طبيعة خلابة و ٱثار قديمة غتردكم سنين كثيرة للوراء و غتنباهرو ب-ب الاكل المحلي و بالطبيعة الخلابة ديالها